A heɓa ɓutol ahofna amma taa sofna masin se aheɓa ɓutol dum asofnai se awara atappa dum harrrr seto fuddi laɓugo laɓugo seɓo aheɓa ɓutol dum afuddi sofnugo se ameta aheɓa ɓutol fere ɓo fahin yoringa se meta awogga dum.